Eh zhamdun guma pali washi zhamdi ya nune dlunar nuke nga ka shiki ko dlunar nike nga ka shi kuma nga ka tuk mundan tan dlokha ye wor za nga ka tuk mudan kume nduka nje nuke khar viti duniye nang dye dlunar shira nje khada ɓa dlunar shi nanga nuke nga ka shi ng kashi khuti nu rapan nga kashi kali dyi kibi nuke kap banda waka shaata nga kye shir bang na nga ni mbar kuma munya kime shatar nuge kashiki ya yama zum- zum ndi, wa nuke nga zura nani nga sasan nu khuti, khuti dya dyine shipaki ku nduk shi, wa nuke nga ɗa ye khusku, ye khusku nuke ye khusku nuke kuma nga tuk numdi dyinuke nga shirana ni wa khuta muni kume mbari kumewa kayi shatari ba bu nduk wa zo za khat ka sheda ve sarchi romadi sarchi romudi nuke ba bu romndi vidi a nggudi to gwa ye pooni baro to du to kwaɗa maari to shi dyiku nake shipaki wanuke dlunar gaari dlokhaki yang ba buta gwa to yi kapti ganje tayi kapti mbari to gnuɗi to buuri baro. To yang khuti ka Shaata ro yang khuti to shi khuti nanga ni muni kune nga ka tuk mundani ba mu nga du ƙo nga kabkya mera ko guri ko bilan ko wada ba mbu ganje romndi wa wada nga bani dye gaari ban kari damtar kwa anje da, rap nake tukti mundi nuke nga kashi damtar babu wa datli to ka da dyi nuke to khutki to da to diisi ta da tayi masari dyinuke da dkuna nanga ni to da to ka maasa bara mbuta masa bara ka shaata ro buta da koboni nuke to daki muzhin da ni tabii dyiruke ta shiki Si ko to masa lukti ko to masa dyighur zumdi ko to bii kya muzhindi yama ngguti ye chiti bar wa shata, ro wa nuke zuki balar ngguti ye chiti na nga ni waka shata ng kume. Nga ka bii muzhidi ye chitisi nga kashi zumdi banni yema ngguti ye chita ni so khuti nanga ni dya dyi munkendi koki bamu ke ka ɗuma shirani kushi khuti kume takti mundi bu khuti kume nga nawa khuti dunkirem wa shem nyemalti kume dye shir leedengni wakha gunguɗun ba bu ta zu naza sai ta gwa dlunari dlunar nuke nduki ponɗi viki si geremi.

Ndukki a tuk mudani kadari ka gab tuki matari tuki matari ka khaha ve varo tana qussangi nba ka tuk mundi kume maghem wa shoro kuma ta shiran ye wara dong nga zukya qusanggi, qusa nggi ni a shoga dluna ra sloro ma nuke ka shoga ku shoro ta na dolle yang mundi nuke to ka tukkya wa nuke nga zurani ma nuke wa shoga ku shoro yel; ka tuk mundani, yan munda ka kha tuk ve memune no kume ta shoga ye wara aa ba bu wa ɗu yema gurri tm shoga dlunar na she kya ka zu ku za chem shoga dlunarna wonji dlegume ba rem nuke shogaki dlunara yeremi yang ka jimgura ba za yang qusanggi ba nangni nuke to shogaki dlunara ye wora ai nu ngwato gha ɓa wazua ku za to shogaki tlunaran ye wora nake tukti mundi nuke nga zuran ye wora nu guma pali wa shamndi nga dlunar nuke nga shirana nga tuk mundani tang ze war za nga tuk mundani dlunar nuke ng njel ki na nga ma nuke ang njel ko da quasanggi baara nuke tuna suyen na no za ai chin shogaki dlunara yerem nake tukti mundi baaro munda kuma ka kha ha suyen nu to. Ganje na nga to ka kwa mu zhindi to ka gwa to shaata nana baaro to kagwa shaata khatoku, to shaata nduki zum- zum tana wor ma wa tuk mundi to ma ta tuk mundi yang buuketo kha garan bam na ngani khara bu shiba ba bu ta gwa dye shiri dye shiri ai muni ka shantaro wa nuke mbuu jim gur wa gwa ka shaaro nu dye shir barana ni to ma tashi to shaata nduk sii kume ba buu nduk wa shaga shoro nake dyinuke to ka tukki no kashi khuti ba no gwa dye shir ba tana chin dyina nga ma nu shiɓa nga mona sarchi muke nga zuran nu guma palya nake dya khang khara nga shi khuzhidya dlunar nuke sai kadari nje ve varo tu magham shoro to magham washi na nga nga ƙuna magham nu kap dyi nang njelkya nu a bani chin ma dya dye chirika ta tuk mundani bu nga nji nga ji nuzhindi anje khara naa ngguti nga to na nleeda nga shikya numa? katti dyin kiba nu shi ba wonji dyinu nga tabaki nu gari ban nga wa woda gada vi tan kha ha. Kung, Ma nuge nga yiki khuzi ye ndukki fuɗa ngur bu khud mi dye khuzi kha ndukki to shi khuzaya kume magham washi kadari na nga ya nga dli dye khuza tang shi khuza ye nuzhin yang bu nga shi khuza ye nuzhin to ka na dye saghar ban wa datti to ka na nga jii dama nga nji duman ta khut maghem nga za shi dye shirya ma piti meeni yang to magham shi dyena ya tang gwa tasn shi khuzii kye na ya tan gwa shi kwza ye ndukki rap fuda gur kunning ba wa nuku nga gwaki tokana nganji muzhindi banga nje me khara tang shi dyinwa anje beena nang tang da tang shaata jimguri. toh shaatar nuke to shiki ye njimguri wa nu dyini ge to gwakin me khara nake tukti mundi dlunar nuke ta shirana dye shir nuke magham vurki yoro yang buuke ta zhang khar kha nu dye shira ai sarchi.